Vavaguai, nina iau, mainge pi, iau, iau dar ba iau mainge, ia ra pap, ma a kakaruk. Iau mainge ra pap, pi ina vague, na laun, na ngala ma na balaure iau, aira kubagu. A kakaruk, i na vague bula, pi na ngala ma ina iania, ina iania. Pi koko iau kukul tara umana store. Ma pi ina ian ika nam ra, kakaruk ni iau vague, paia.